Ilen de tabo dee otel otel bo. Otel bo kohoɲa kohoɲ waɟib roon ti deb kə naabeɲe. Otel li nenen owol binen, kay got fende taaboo. Dee ɲenu koolən dee ɲim kooli wo oh kosida. Nen lin de tabo, awol yakowoɲ dan rooɲ ta. Dob kam kə waa, tar tifaka otel yen. Mum baada fak- ka naaʃen, batan ndə key, <hesitation> nizem ko naazam kə dəgən de tabuu tur osən na nogot. Kosenee, koso pasane, woo koso de deli kili ɲili. Woo gar fende tabo. <hesitation> tə lazam kə de kosoɲe. Kiyaa gə ne tu uuru ne naŋg kow, naŋg kiya na ŋgal ilim niti, tə nder ɲidaata, ʃan dadan tur oso ŋgaata. Woo ŋgal degetur naaba naŋgata arda gede tabo ŋgere naaba. Woo ta tistagbal kən dəgən daana.